जश में एबि कार रे गड़े। ते टेटुके सबसे पहले कागज चाय। जे चल ली आऊ शडको पुंडी। या मुझे पकडले पुलिस वाले। या कागज नू आले तो गड़े सिधे थाने पुंदे जांदे। टी टेटुक कागज पीडी दे बदन मुखे।